अब, अगर मैं किसी पार्टी में गया हो और वहां बातचीत शुरू करनी हो, तो मैं कहूं,"और भाई, यार, बताओ, कई दिनों के बाद मिले हैं, घर सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है?" "अगर कोई दिक्कत है, तो बताओ यार, मैं हर संभव प्रयास करूंगा, ठीक करने के लिए।"